Hoe uhm horita vô boliaky na calmar na angisy, roa zay. De paty, spaghetti, telo zay. De atody, efatsy zay. Da dobera, dimy zay. Raha dimy zay, akora dimy zay afangaro andrahô soa de mahazo ah mi-sao matsiro soa sady hafa kely. Misao fruits de mer mazava hoazy izy, agnarany amy ze fotoa zay.